Ngɔ sorh gbɔ cɛ nu rhɛnga nu pia tɛrhiweba ngɔ karhu maa ngo. ba tɛrha nga akoi nga nga bee ijerh ubin ku mani na atorango ha adze idzau ngɔ ba wandzen nu sei cɛ nu feta atora ngɔ ha nu zi <hesitation> tsu a kaha kerhe akarhangɔ cɛ nu manu ku jerh ku jerh atora ngɔ na atora ngɔ adze idzeu zazeirha ngga ngɔ ba tsim deek mgɔ nga nga atora ngɔ azei ngɔ wheng itsu idzeu ngo kuma ngɔ igu ngɔ na amena ngo ngɔ ku sorh ke katen ku sha shaki ngɔ gi guing ibɛm amena ngɔ na atora ngɔ ku sorh ngɔ tsim ke dze gu amena ngɔ ku shashaki nya anerhgwar kuma kai nya imorh ngɔ ku tsim abin ngɔ ha,